والله أفضلك اقعد عالأريكة, لان فيها راحة, وتخلي الجعدة مريحة, كمان أحب أستقبل الضيوف عليها, بحيث نقدر نسولف ونتناقش ونضحك مع بعض بشكل مريح, الجلوس على الأرض يكون زين بس مع الأصحاب, بس الأريكة تعطيك إحساس أفضل بالراحة الهدوء, و تكون مرتاح, لكن على الأرض تكون متضايق وما تقدر ترتاح.